izrailinii sagale ishin nyat hibekeni amo sagale birinii sagalum arabuati falafel yedeni wommis yedeni shakshuka yedeni shawarmanen unumnyati izraili saladi saabich yedeni jaachin yedeni halva yeden halvanii woni tashinara midaseni aminen sokari kabdiey